سپی معمولاً په څټلو سره، يا هم په پنجو کې يو شی نيسي او يا د مالک سره خپله مينه ښيي او لوبې ورسره کوي؛ ترڅو دوی ته نيزدې واوسي. او دا د سپيانو په تړاو دا چې د خپلې مينې ښکاروندويي کوي، دغه حرکات ترسره کوي.